Este pues yowehka puro de de <noise> tlalkokoztli itrastes, ps axa kok ayemo konka de de tepostli, pus este kachi welik ika neka non de tllkokostli, porque neka tepostli pus ke okse tlamahtli pero también ke kachi rápido tlakualchiwa kan no de tepostli, <hesitation> pus este non de tlalkokostli si yuwi wetziti niman tlapani, o siotomi yayimoservirowa, wan no tepostli pos kachitzi kixikowa, iwa pus pus axa kasi puro tepostli kusarowah, <hesitation> pus kachi patioh non de tepostli, de barro kahitzin baratitoh. <noise>